Ñy sakafo matetiky anañan-teña hevi-diso na tsy iasan-teña loha loatsy: Ñy legimy mena, manahaky, ñy tamatesy noho ñy karôty, ñy avôka, ñy legumineuse, ñy tôfu.